Mǘ'mü ná pâ'a k'a ná xôm'a ró kîch'i dyá s'o' t'íji k'o ró kîch'i, rí xíts'i t'ä̀jü ná dyó'o ngó ná nójo tádyo 'o gó má jmī́'ī xók'ü k'o yó né'e mí pédye ná pǔnk'ü síbi k'a jmé' ná nójo

Yó tǐ'i k'o k'a í të́'ë dyà sô'o rá ñáji nú jñátjo, nú má rá né'e rá ángezeji rá ñájii k'o yó t'á'má pjë́chiji rá jíchiji 'u máji yó rá jyòd'ü ték'o pjë́chib'e rá ñá'a nú jñátjò rá jñū́s'i kja skuǎma, rá dyépe rá ñáji, rá ñáji ngék'o rá xôrüji sàk'ü

Nù mbéchǘjn'ü kja jñíñi nuk'a kjâ'a ángeze pá 'ǒrü rá tsjâ'a mbéchǘjn'ü k'a níts'imi jângo rá má pö̌'tb'i yó ndä̂jnä chū́m'ā chū́m'ā rá pö́'tü yó ndä̂jnä, rá má jó'kü yó k'a nàjna gá ndíts'i rá xíb'i ná jo'o ndízík'o dyà rá ngā̀tā yó ndä̂jnä. Téxi yó domingo 'ä̀jt'ä má rá sǜtü nú kjë́'ë má dyà rá nguǎrü, ndéxi rá dyä̀t'ä ná mbáxua k'a rá xípji téxi yó të́'ë rá má nóji má dyà nguǎrü nù b'ë̀pji k'a tsjâ'a

Nuts'k'ó yó b'ë́pji k'o rí né'e rá 'ä̀t'ä o rá kjâ'a o rí 'ä̀t'ä núdyá rí xíchi yó të́'ë rá dyä̀t'äji yó mä́b'ä k'o rí 'ä̀tjmé k'o b'íjtú ngék'o rá nùji ndó rá jñǔs'üji nà ñá'a jñátjo ngék'o mí ná só'o

Nú pjántëjë kja jñíñi ngéjná ndzhôd'ü kja b'ǚb'ü kja të́jë k'a nuts'k'ojmé rí nújmé ndó rí nê'm'e ngék'o gá xíts'k'oji rí téjmé yó pjántëjë k'o kjâra kjá jñíñi ngé té pjántëjë

Nú k'a rá kjâ'a í kja jñíñi, jângo rí b'ǘji, núts'k'ó ndéxi ndíxi k'o yó të́'ë rá ñáji nú jñátjo, ngék'o dyà rá b'ézhi, téxe yó tǐ'i ñe yó ndánte k'o dyà nójo k'o dya k'a ñá'a jñátjo rá dyép'e rá xôrüji rá ñáji d'ó'nu dyà yá í s'ô'o rá ñús'ëji k'a skuáma ngék'o dyà rá jyómbéñeji jângo gá xíji nú jñá'a, jângo gá ñáji nú rá dyép'e rá ñáji índzak'a mí jíngua tsjá k'a ngòs'ü í b'ǚb'ü dyà, trájíxi téxi yó të́'ë k'o rá né'e rá xôrü, nú má 'íyo dyá k'a rá jmī́mī nú jñátjo má rá ndú'u nú jñátjo ndéxi rá túji téxe zë̀ji

Yó téxe b'ús'ib'i kjo kjâ'a í kja jñíñi jñátjo má rá jyés'eji kjá síb'i rá..., pa rá ndá'a k'a bámbaji ngéje b'ús'ib'i ñéje ts'íjk'e jñôna ndízik'o má dyá rá, rá ná'a, rá jyés'i rá jö̌d'ü ts'íjk'e ndízik'o rá, rá mâ'a este..., péch'eji téxe yó tjṓ'ō rá mbéch'eji ná jó'o ngék'o rá mbédye ná jó'o nú téxe, ndízik'o dyá rá ngǚnuji k'a kjǘjnü, yá má ngéje gó kjǘjnü rá dyä̀t'äji rá bámbaji m'ândega, rá bámbaji ts'íjk'e mbá'i ñéje ts'íjk'e ngéjk'o, ngék'o dyá rá dyä̀t'äji rá ngás'aji kja chjǐjchjo ndízik'o rá jyés'eji má rá jyés'eji k'a síb'i k'a nú sǚb'ü, rá ngôs'iji ná 'í'i ñéje kjǜtá'n'i dyá rá, dyá jók'ò rá este..., rá né'e má jyó'o yá táji ná jó'o dyá má yá rá ndá'a, dyá rá núji k'o ná jó'o dyá rí síp'i mbúts'íjk'e b'á'i

'a má sí'i rí né'e kja ìjñíñi gá jângo rí jângo ró të́'ë téxe yó ngǔm'ü, yó júm'ü, yó juā̂jmā, yó... yó zà'a, ñe yó lúlu k'o pés'i téxi yó k'o rí sí'i mí yó múxa ó b'ǚb'ü nuk'a má sí'i rí né'e ngéjyó xë́dyi má 'ä̀t'äji xë́dyi k'o b'ámbàji ndéxe të́'ë k'o mí ná kíjmi 'a gó dyä̀t'äji, nú dyä̀t'äji kja k'a ndédye

Nuts'k'ó má ró s..., sô'o ró pjǚrü ró chä̌b'ä, rá tä̌b'ä ím b'íjtu ndé t'ä̌b'ä k'o ná dyë́'ë pjâd'ü ñéje ts'íjk'e hilo, ndízik'o të́'ë́ à ró má xôrü ts'íjk'e gó kjö̌gü yó pá'a yó kjë̌'ë, yá mä̀rä nôk'ä mí gánde mí pés'i ná máquina k'a mí chä̌b'ä angeze, ná pá'a k'a ró nú'u jângo k'a chä̌b'ä angeze, má mò' mâ'a angeze gó 'ṓtjü ró xôrü, ró tjôrü nú máquina, ngék'o ró pjǚrü ró 'ë̌'ë ró tä́b'äji ím b'íjtu ngék'o dyá kjâ'a ró, yá kjâ'agö xǘtjü ná jó'o. Yá má jó'o má dyá kjâ'a, este..., yá kjâ'a xä́tjä má í tä̌b'ä k'a máquina rí chä̌b'ä ná jó'o

Yó téjm'e k'o rí pârgo k'o b'ǚb'ü kja jñíñi ngé tö̌xtéjm'e, 'íxtéjm'e, este... téjm'e ó b'ö́jtjo, téjm'e pinole, téjm'e xâxt'ü, má gó dyä̀t'äji k'o yó téjm'e má ngé 'íxtéjm'e ngéjyo mbótjo má dyá rá dyä̀t'äji kja..., nú kjǘj..., má dyá rá, rá ngǚnüji yó s'ô'n'a ndízik'o, dyá rá jyâs'üji rá 'íxk'i, dyá rá dyä̀t'äji k'o nú 'íxtéjm'e ngék'a mbédye ná 'íxtejm'e má dyá má, má yá 'íxk'i ngé nú téjm'e k'a ná k'ânga k'a b'ǚb'ü k'a pédye, ngé téxi yó téjm'e k'o b'ǚb'ü k'o rí 'ä̀tjmé kja jñíñi

Yó lúlu k'o kjâ'a kja jñíñi ngéje ndóra ndéndze, ndéndze 'ë́jë kjá'n'a kjō̌'ō má dyá 'éje dyèb'e yó kjō̌'ō k'o p'és'e, má 'éje dyéb'e ngé yó kjéch'eji k'o b'ǚb'ü kja të́jë, má dyági 'éje dyèb'e ngéje mí pa kjṓ'ō, k'o ndép'e së̀'ë kjë́b'utja, kjë́'ë í ndó ná pǚnk'ü kjṓ'ō k'o pés'e má yá gó mbédye ndéxe yó ngârk'o k'o ndé'e kjâ'â kja jñíñi yó lúlu k'a ndéxi p'és'e ngéjyo má 'áji dyèb'e, ngéjyo lêmp'e ñéjyo 'ö́xk'o gó kjǎjm'a yá b'ǚb'ütjo gó kjâ'a kja jñíñi jângo rí b'ǚnk'o, ñeje s´ô'n'a gó ndé b'ǚb'u má dyá gó mbédyeji k'e téxi yó lúlu gó kjâ'a kja jñíñi jângo rí b'ǚnk'o

Nuk'a rí kjö̌gü má mìti mä̌jä má rí b'ǚb'ü kja jñíñi ngé má rí pá'a kja juā́jmā jângo rí 'éjme k'o yó tǐ'i k'o b'ǚb'ü kja jñíñi rí 'éñejmé kéxp'e má yá rí 'éñe k'o yó kéxp'e má rí chǒgü kja nú zǎ'a k'a í tǚgü rí s'ôdü téxe ín b'íjtu ín zë̀ts'ëk'o í jé'e gá s'ótü ngék'o yó tǐ'i k'o yí, yë́'ë 'éñeji rá mbǔrüji rá ndéñeji rá ndéndzeji, ngék'o, ngék'o rí kjâ'a ná jó'o, ngék'o mí té'e má jǜjmé má jângo rí 'én... 'éñejmé

Nú k'âraxü má dyá..., má rí 'ä̀t'ä kja jñíñi, má rí pjǚrü rí dyä̀t'ä rí má ch'âgi yó ndéxü ndízik'o rí ts'ó't'a, má dyá rí s'ót'a rí jö̌k'ü ná jó'o, rí, rí sísp'i téxi yó páxa, má dyá rá..., yá rí dyä̀t'ä juë́'ë ná jó'o dyá k'a, dyá k'a b'ǚb'ü páxa, rí jyês'ü k'a ts'íjk'e k'a, k'a ná s'ä̌b'ä yá má yá gí..., ngé tá ts'íjk'e rí, rí chjǘnü k'a kjǚjnü, rí tsjúnü k'a ts'íjk'e, ndízik'o dyá rí chjǘt'ü k'o ts'íjk'e mândega, ndénxü, kja ná ngásela jângo rá ndá'a ná jó'o para sò'o ná jó'o rá rís'i ná jó'o rá ná kíjmi, né ts'â'a tá ná ts'íjk'e xǔm'ü ngék'o mí ná jó'o má yá rí sí'i, má yá rí sídya, k'a mǘ'm'ü rí tsjâ'a tá ts'ík'ë í ngék'o má ná jó'o, ñéje xë́dyi k'o xë̌ntexü pá mí ná kíjmi rí jñôna

Yó ndá'm'e 'ó má rí sódya 'ó dyá rí pá pë́pji núkja ngǔm'ü rí 'ä̀t'ä jñôna gí pédye í míjtu gí xíri yó jmū́jmū, yó sä̌'b'ä ñé yó ngásela gó ndì'i 'ä̀t'ä yó jñôna k'o rí jä̂'s'ü téjm'e k'o rí jä̂'s'ü kjä́'ä k'o rí sí'm'e tö̌'ö rí jojk'e nú ngǔm'ü para ñéts'e ná jó'o ngík'a mí kjâ'a má rí sódya k'a ts'íjk'e

Núk'o má sí'i ná pö̂'ö ró kôgü, yó, este... mí ná zò'o ngé má nú të́'ë, ró sjéje núkja à Bṓndo jângo ró pë́pji yó tö̂t'i í mbépji k'a rí, rí pë́pji, rí pò lúlu, rí pò téxe k'o néstagö kja ngǔm'ü, ndízík'o dyá rú, este... ró mǜt'e t'òpjü ró 'ä̀t'ä ná jó'o í ngǔm'ü ndó rí nuk'o íchjôkje ngék'o rí b'ǘjme ngék'o má sí ná zò'o, ró kògü téxe yó pá'a, k'o dyá k'o yó kjë́'ë k'o, este... ya ndéze mí jíngua

Nuts'k'ó rá xíts'i jângó rí 'ä̀t'äji à jñíñi jñôna k'a rí síji. Nuts'kó k'a rí pâraji ndéxi ts'í rí dyä̀t'äji ngéjnu jñôna jmū́'ū k'a xíji bacalao má rá..., rí dyä̀t'ä k'a rí ts'â'a má rí dyä̀t'ä k'a nú jmū́'ū í jyês'i rá..., í jyês'i k'a ndéje téxe nú xôm'a, rá..., este..., mbá rá ngék'o rá mbédye téxe yó 'ùjnu 'ó'o k'a pés'i, dyá má dyá rá ndémp'a rí péch'e ná jó'o ndízik'o dyá rí jyés'ü k'a, k'a ná ngásela k'a síb'i ná ndá'a má yá rá ndá'a í jyés'ë rá jö̌t'ü k'a ts'íjk'e, ndízik'o dyá rí, rí ts'ápjü ts'íjk'e rí jö̌k'ü rí só'o k'a rá, rá mbédye ts'íjk'e, ts'íjk'e, ndízik'o í dyä̀t'ä kja, este... kja ná ngásela jângo rí, rí chjǚtügö. 'ást'e àxuxí, ndénxü, rí tjǚn'ü nú ndémoxü bándémoxü, bándémoxü, ndó rí ndéxi rí chjânt'a ts'íjk'e perejil, má dyá rá ndá'a, ó ndémoxü, dyá rí tsátá nú jmū́'ū, má yá rá, este... mí jñó'o k'o ná jó'o yá ndá'a ndéxi rí, rí ts'ápjü este..., d'ók'a, d'ók'a ñéje este..., téxi k'o péb'i ngék'o dyá rí síb'e má yá rá ná jó'o, ngé téxe k'o rí ts'ák'o ngék'o mí ná kjíjm'i

Nú té k'a rí né'e rá sígo mâ'a mí rí sí'i má xôra ndí dyè ngés'i p'ìk'o tö̌mgö tjö́mëch'i ngéje ná 'íts'âna ngá rí sí'i k'a ngǔmü k'a rí t'ä́jk'ä k'a ts'ik'e ndé xí rí b'âmba canela ngék'o rá mbédye ná jó'o má yá rí sǐ'i

"K'a índzǔm'ü yó añimále k'o rí sígi ngéje ná dyó'o k'a chū̌'ū, mbó'ík'a ñeje, yéje kjuá'a, k'o chū̌'ū ""Lupe"" ñeje ""Juana"" ngék'o yó añimále k'o rí sík'o"

K'o rí sí'i má xôra k'a ín ndzǔm'ü. k'a rí 'ä̀t'gö ngéje t'ěm'e k'a rí sí'me k'o ín chípje k'o rí k'âra

Má rí dyä̀t'ä nú t'é'm'e k'a ín ndzǔm'ü ó k'o jângo rí b'ǚb'ü, ná ngéje só'o este... ó ná k'ö̀ri, rí ts'ápjü gá rí ts'â'a 'ö̀tü ngéje rí péjch'e ná jó'o ngék'o dyá rá, dyá rá este... rá zò'o este... ñôna k'o nú t'éjm'e, ndízik'o rí ndzǘn'ü, má dyà rí kjuârü ts´ǘn'ü, má rí bâmba ná jó'o k'o ndéje, ndízik'o má yá rí pä̀s'ü k'a nú s'ä̌b'ü, gú s'ä̌b'ari í jyôd'ü ná b'ás'ü k'a rí pját'ü ngék'o dyá rá jö́gü téxi ó kjǘjnü pjék'o rá mbédye ná jó'o, rí ñū́'ū já rá ndá'a gí ñū́'ū má dyá rá mbájn'ü, má jyó rá ndä̌t'ä kja... kja nú s'ä̌b'ü dyárga jóm'a, má rí ñôna jód'i b'á rí ñū́'ū yá rá ndä̌t'ä yá rá mbéñe ná jó'o nú téjm'e

Núkja rí kjâ'a má xôm'a má rí s'ä́t'ä kja íngǔm'ü rí jôd'ü pjék'o rá sí'i, rá ñôna, ndízik'o já sódya k'a ts'íjk'a má yá rá zǘrü nú hora rá 'éji, rá 'éji jyá má yá rá jônxora rá b'ǚb'ü ndóra jók'ü téxi k'o xíb'ë́zhi í xîbi yó mùjm'u yó s'ä̌b'ä k'ó'o ngó ndzôd'ü mí ndzhä̌'ä ó mí xôm'a jyá má rá nguârü, yá rá jônxora ná jó'o yá rá jôd'ü ó rá kjâ'a

K'a rí pjâ'a k'a má rí mā̀mā̀ 'ób'ü rí 'ójtü pójo 'ési ño j'ês'e, k'a gó jyésgi ndú mī̀mi nú pá'a, no rí 'ótpö̀jö ngé k'u rá dyép'e rá nújnu pa la xôra má rá ndémp'a

Nú ngálo o ngá... nú ngáñero 'àre xôd'ü para nú áñima má dyá rá zǚrü nú zána ká ndú'u ndédye pa nú xôm'a ñéñyo má dyá ná nójo, ngék'o dyá rá ná jó'o k'a ngék'a rá má nú mbǚtü nú ngôxti jângo rá xókjü nú Gloria rá jângo rá mâ'a ká nú áñima k'a nú mâ'a ká nú, nú espíritu nú ngék'a nú ngálo nú ngáñero k'á este... rá mbö́teji, rá jyë́s'ëji ngék'a rá 'ǜniji téxe yó të́'ë k'o pa..., pa..., pá... pá'a jângo rí dyä̀t'ä nú xôm'a jângo rá kjób'üji téxe nú xôm'a, téxe k'o rá mâ'a nú k'e... k'a xôra má dyá rá jónxora nú k'a nú ñǐ'i k'a nú ngáñero rá ndúne ná b'ë̌zo k'a má rá má xôri, rá má 'ǜni jñákjimi ngék'o rá xókjü nú ngôxti jângo rá zä̀t'ä nú áñima k'a yá ndú'u, ngék'a kjâ'a gá kjá jñîñi jângo rí b'ǚnk'o

K'a 'ä̀t'ä nú jmū̌'ū kja jñíñi nú mbépji k'a kjâ'a jângo b'ǚb'ü kja nú... nú ngǔm'ü kja nú oficina, nû'u téxi yó ndúb'e k'o kjâ'a kja jñíñi angeze ngék'a rá nû'u jângo rá ngéb'e ngéjm'e yó të́'ë, dyà rá chū̂ji rá mī́m'īji ná jó'o rá xíji, rá ts'âji ná jó'o ngék'a k'â'a ngá nú jmū́'ū k'a dyá, dyá jókò rá mbôzü rá mī́m'ī à ndé'e jângo rá xí' k'a nú të́'ë ní k'a nája, rá ts'âji ná jó'o, rá jôk'oji ná jó'o k'o yó ndǜb'ü k'o ts'âji dyájkja rá chū̂ji, ngék'a kjâkja nú jmū́'ū

Ó b'ǚb'ü kja t'ë́jë kja jñíñi jñátjo b'ǚb'ü ná pǔnk'ü zá'a jângo pédye ndéje k'a síchiji yó juā́jmā má dyá rá ndújm'ü ndéxe b'á pjék'o ndé tū́jmüji k'a ndé b'ǚb'ü ngéje ts'ǚ'ü, jmíño o téxe yó b'ǘb'i ko b'ǚb'ü kja t'ë́jë yó k'a juā́jmā k'o kjâ'a ngéje tjṓ'ō, ndéxü, ndákjü, o kjǘ'ü k'o ndé tū́jmüji 'o..., ó b'ǚb'ü të́'ë k'o pë́pji s'ô'n'a, ndóra, dyé ndë̌ns'ë k'a nú ngǔm'ü

K'a yó juë̌zhi jângo b'ǚb'ü kja jñíñi gú 'ä̀t'ä yó 'íxu ó b'ë̌zo gó kuát'p'üji k'a yó mândres'i ngéje pjántëjë, juârü, mbáro, kjuá'a, 'ä̂jnä, ngôñi... Nú pjántëjë ngé k'a xiji xísk'ojmé yó të́'ë, gí 'ë́jm'e të́'ë pjâd'ül, pjántëjë, ngék'o gá nújik'o má s'ijûs'üji k'a... k'a kuájt'üji í yó mândres'i ñéjyo májp'e k'o b'ǚb'ü ó ndä̂jnä, yó ndä̂jnä k'o b'ǚb'ü k'o kuájnuji ngé nú ndä̂jnä nú nguârü k'a máji, ngé nú nguârü rá b'ǚb'ü k'a rá 'àkjmu ndä̂jnä 'àkjmé xôra nú k'o yó..., yó nguà'a ngé nú tjṓ'ō k'a rájm'e yó jñôna k'o rá k'ǜ'ü ín, ín xë́dyi k'a rá xíjmé yó ndä̂jnä ñéjyo mbáro nú ngôñi k'o ndé kuátp'üji ngéjyo 'úb'i k'o rí pés'me kja ngǔm'ü k'o rí... rí pjôrüjmé ndízik'o rá póm'e o rá pö́teji í k'o rá síji ngíji jñônaji ngé ndék'o né'e rí kjâjmé k'o yó 'úb'i k'o rí pésm'e ngék'o o kuátp'üji, k'o 'ä̀t'äji yó juë̌zhi

Nú k'a nú kjâ'a mí ndzhä̌'ä gó má pë́pji ndízik'o ró ndzhôgü, ró má, má kja 'ū̀xôri jângo pa xô rí mbéjch'e k'a rú má síji, má nú sä̌t'ä k'a ngǔm'ü ró kjâ'a kjón'a 'ä̀gät'ä jñôna k'a ró xím'e téxi ín chíjuë ndízigo ró 'ö́pjü yó xkuám'a k'o 'ä̀t'ä k'a nú míjch'a yó jñôm'a kja ngǔm'ü ndízik'o ró... nú 'ë́ k'o rá 'ùnüji núdya mí xôra k'a rá síji... para móji k'a 'ū̀xori téxeji

K'anu jñíñi nú pa nú Candelaria à 'ä̀t'äji, 'ä̀t'äji mbáxua k'a yó ngǔm'ü jângo síji ná Ts'ítǐ'i Síño jêns'e k'a rá má jíchiji k'a níts'imi ndízik'o dyá rá dyö̀biji, rá dy'ä̀t'péji nú mbáxua nú jñôna yó të́'ë k'o ndé b'á 'ḗjē k'o b'á dyé nǔk'ü já índzǔm'ü jângo gí síji ín... ín Ts'ítǐ'i Síño jêns'e

Nuts'k'ó rá xítsi jângo gá tsjâ'a í k'a jñíñi jângo rí b'ǘnk'o yó ñí'i jñátjo, yó të́'ë ndízi mí jíngua yó të́'ë ngójo mí k'a rá 'ób'ü xí b'ǘ' ñá má mí 'ä̀t'äji yó, este... ñôna ñí 'àngejé kjǚ'ü, ndákjü, yó xë́dyi ngé tjō̌'ō xént'exe nó mì'i, kjo t'èje ndék'o ndé rá ríji má b'ǚb'ü kjǒbi pa mí pòji kja t'ë́jë pa tùji kjo para zíji ó máji ó má ngéje má..., ña í, este... b'ǚb'ü yó tjṓ'ō jö̌d'üji o kö̌tjö nguàra síji ó jòk'ó ndéje b'ǚb'ü k'a jñíñi jângo rí b'ǘnk'o jângo b'ǚb'ü yó jñátjo k'o 'ä̀t'äji ndá sícjhä xí'chja k'o ndé póji k'o ndé 'ä̀t'äji, jé' b'a angezeji mí jmìji ná jó'o

Nújó k'o rí zö̌'n'a k'o rí kjâ'a má rí jñá'a í jñátjo yó të́'ë dyà jñá'a jñátjo o jñá'a jñângistjya chjândzo gá nùjmé, chjândzo gá chíjmé, chísjmé yá rí pârajmé dyá rá 'ä́räji k'a rí ñâ'agöjmé ngék'o angezeji dyá pâraji ngík'o gá jñújmüjiko ngé xíjmé dyá rí péxm'i k'o rí kjâjmé angezeji ngéje dyá angezeji k'a más'i pjés'i pjéchiji, nuts'k'ójmé dyá..., dyá ndé jók'ò ndä̌sjmé k'â'a rí ñájmi í jñátjo yó téxi yó të́'ë k'o nà ñá'a nà jñǒjña'a, ngék'a kjâ'a k'a yó të́'ë k'o xíji nú jñá'a discriminación k'a ndzhândzoga ñá ngájmé

O má sé'e yá gá jók'ò ró kjǔgü k'e má ró sä́jä k'a Bṓndo 'ângo rí b'ǘ'ü jña ngá mí xìs'i, dyá mí pâra rá jñá'a nú ñângistjya jé k'o yó të́'ë dyà mi né'e rá núkji e mí xíts'i yá mí pâraji rék'o rí jñá'a pjéko rí mā̀mā. Ná angézeji 'àt'a k'e já ró xôrü nú ñângistjya

Nú b'ë̌zo ká rí xiíjme kjá jñǐñi valedor ñěka pâra jñákjim'i rá 'ùni jñákjim'i má b'ǚb'ü ná të́'ë k'á pá 'òrü rá tsá'a mbéjchujn'ü 'òna b'ë̌zo k'a pá 'òrü nú ndíxu k'a rá mím'ibi ngék'a 'òtü pá'a k'a pá'a ngék'a ñáka má rá má dyórüjii ná ndíxu 'óm'a póji k'a mbéjchujn'ü ngék'a 'ùni jñákji má k'a jângo rá sä̌t'ä̌ji k'a nú ngǔm'ü jângo b'ǚb'ü yó të́'ë kó ndé síji ná valedor kjá, k'á b'ǚb'ü kja jñíñi ngék'a kjâji kjá k'a nú xík'a valedor kja jñíñi k'a ndére xích'i dyà nú k'a ná nú..., k'á nája jângo b'ǚb'ü yó, yó k'o, k'o ñá'a... ñângistjia k'o ñá'a k'a í xíji valedor ñèzho mí ndzhá'a téb'i k'a yó yóji k'a ndzhòtb'i jángo ndzhôd'ü kja jñíñi o jângo b'ǚb'üji k'a ngúnxôri ngék'a k'âji k'a nú k'a xík'a ngéje nú valedor

Yó, este... mmm... mä̌rä ndí xú'u jñátjo k'o kjâ'a, núdyà jângo rí b'ǜnko kja jñíñi kja Pilares. Nuk'a kjâ'a pánuji yó b'ë̀pji k'o rí kjâjmé o téxe yó të́'ë k'o b'ǚb'ü jângo rá má núji má já k'o rá dyö̀rüji k'ojó k'o rá mbǚsüji tá mǐmiji ná jo'o jângo kā́raji má ngék'o rá mū́ri yó të́'ë má rá móji rá má dyö̀rüji rá jö́küji nú jñí'i o nú tǐ'i nú ngǔm'ü jângo b'ǚb'ü

Nuk'a kjá nù sacristán a b'ǚb'ü kja jñíñi nú téxe yó b'épji k'o já'í k'a nítsjim'i jângo b'ǚb'ü nú mbíxka, k'a pjö̌rü nú nítsjim'i nújnu sacristán ngé k'a nú... yó mbéjch'ún'ü k'o p'a 'ä̀t'ä nú b'épji kja jñíñi k'o gá rá tsjá'a nú b'épji dyá nú gí téji yó, yó, este... Malesita k'o b'ǘb'ü kja jñíñi ngék'a ndé jö̌dü yó të́'ë k'o rá... rá dyä̀t'ä rá mbéjch'ún'ü k'o rá tsjá'a mbéjch'ún'ü kja jñíñi e gá nú b'ë̀pjga nú sacristán

Nú jñôna dyà k... dyà mí né'e má mí ts'ík'egö néjyo jñôna k'o mí pèb'i ná pǔnk'ü 'í'i, nú k'é'e mí pèb'i ná pǔnk'ü 'àxuxí, dyá mi né'egö gó mìx'ó nú 'àxuxí, nú 'í'i yá mi sígo 'í'i ngék'o dyà mí né'egö yó jñônak'o ndé mi pèb'i ná pǔnk'ü 'í'i ó mí pèb'i ná pǔnkjü 'àxuxí

Nuzgó k'o rí s'ô'n'a k'o 'náño jñá'a, gó 'náño të́'ë, à 'náño ñǐñi, rí nú'u nójo jângo gá jñáji angezeji nuts'k'ó rí né'e rá xôrü jângo gá jñá'a angezeji nuk'a kjâ'a má gó mí ná së̌zhi ngék'o dyá rá dyá rí xôrü ngék'o ts'íjk'e, ts'íjk'e rá xôrü jângon... ts'i jñá'a k'o 'náño jñá'a ngéjnu gó yó të́'ë, k'o 'náño ñá'a jñá'a, ná zògü gá ñáji, ná zògü xíji yó jñá'a, k'o ñá'a angezeji

Nú 'ùb'i k'a má rí sù'u ngé nú kjíjm'i, má rí jā̂ndā jângo ndzhôd'ü jângo b'ǚb'ü mí tí b'ǚgü jé k'o gá sù'u, rí sù'u nânk'a má mí ts'íjk'e ná pá'a k'a mí b'ǚb'ü kja jñí'i ndí ró mī́'m'ī jângo b'ǚb'ü ná ndójo, mâ'a ró b'ǚb'ü ró xë̌chje ró nù'u jângo rí mí jûrü, nújnu ngé má tá kjíjm'i k'a mí b'ǚb'ü à jùm'u, yó ró mbǚgü ngék'o yá rí sù'u yó kjí'm'i k'o rí jā̂ndā jângo b'ǖ́nji

Yó téxe k'a jñíñi má gó dyä̀t'äji má yá gó ngǚjnüji yó s'ó'na rá bámbáji k'a ná ngásela yó kjǘjnü mândéga ñeje ts'ík'e. 'ō̌'ō ó máji yó ngéje mbá'í gó nde rá bámbáji ō̌'ō, ó ngéjk'ú ndízik'o yá rá ngásaji kja xítso. Jângo rá nùji rá, rá sáb'i rá... núji gá dyä̀t'äji gá mbǚtü ná ts'íjk'e ngék'o yá rá, yár gá nójo ñá'a k'a rá, rá sápji dyá rá, dyá gá pízhi ndízik'o dyá rá jyês'ēji k'a ná s'ä̌b'ä̌, o ngé ná bote, jângo jä̌s'äji yó téxe dyá má yá rá ndá'a, dyá rá zǐji

A nú... të́'ë k'a xôrü à b'ǚb'ü àñima má jók'o tū́'ū, b'ǚb'ü kja jñíñi ngéje ngé' ná të́'ë k'a pâra skuám'a, k'a pâra rá 'ópjü k'a yó skuám'a. K'a ndé tjë́'ë nú skuám'a jângo b'ǖ̌s'ü yó jñákjím'i 'o rá mā́mā o yó tō̌jō, 'o rá tō̌jō yó të́'ë k'o rá, rá ndä̌rä téxe nú xôm'a má 'ä̀tpäji nú xôm'a ná të́'ë k'a rá ndū̌'ū. Ñe k'a kjâ'a gá nú b'ë̌zo k'a 'ä̀t'ä yó, este..., yó, este..., téxe k'o b'ǚb'ü kja jñíñi, jângo rí b'ǘnk'o ndó ndä̌b'ä k'a nája k'a 'ä̀tp'ä nú xôm'a ñe gá jǐ'i k'o ngék'a nu k'a já gá s'ä̌t'ä má xôra, má yá rá mbṓxôra ngék'a rá xôrü k'a rá má xôrü jñákjím'i ngék'o rá kjâ'a xópk'e nú ngúxt'i jângo rá s'ä̌t'ä nú mä̌b'ä, nú áñima yá gó ndū̌'ū. Ngék'a kjâ'a kjáyó, yó të́'ë k'o ò xôrü má jângo b'ǚb'ǜ ndū̌'ū 'o rá mâ'a xíji rá xôrü nuk'o të́'ë yá kjótáji k'o dyáji ko rá, rá s'ùnüji mério. Ngék'a kjâ'a í kjâ'a jângo rí b'ǘnk'o míñi

B'ǚb'ü ná xôma gá ná pá'a gá rí 'a kü̂gü gó zàna ró kī́ch'i íchéb'i ná ndíxu k'a mī́mi ndés'ē gó nuts'k'ó mī́mi né'égö k'e nú tī́jī k'a mi ná zò'o k'a ró kī́ch'i

Jângo gá dyä̀täji nú b'ë́'ë má gó mbü̂rüji gá dyä̌b'üji ngéje tjùm'ü k'o rá ts'áji má yá rá jânguârü rá dyä̌b'üji ndízik'o yá ró mbü̂rü rá mázh... dyä̀t'äji nú b'ë́'ë, má yá rá nguârü ndó rá dyä̌pjü dyáb'éji jângo rá nǜk'ü nú xídyo jânk'o rá dyä̀t'äji, má yá... nkâ rá néji k'a nú... jângo gá kjâ'a, k'a ná tö̌xü rá ts'ápjüji ts'íji ngék'o rá pótpjüji nú ts'íji já nú b'ë́'ë má yá rá nguârü, ngék'a kjâ'a í kja mbéje yó të́'ë téxi yó pá' à tá rá nguârü